Rimoi, malofo, range, raha, ramtoha, rora, tomdi, tufkange, sio, nyagi moi, nyagi moi se rimoi, nyagi moi se malofo, nyagi moi se range, nyagi moi se raha, nyagi moi se ramtoha, nyagi moi se rora, nyagi moi se tomdi, nyagi moi se tufkange, nyagi moi se sio, nyabalofo, nyabalofo se rimoi, nyabalofo se malofo, nyabalofo se range, nyabalofo se raha, nyabalofo se ramtoha, nyabalofo se rora, nyabalofo se tomdi, nyabalofo se tufkange, nyabalofo se sio, nyagi range, nyagi range se rimoi, nyagi range se malofo, nyagi range se range, nyagi range se raha, nyagi range se ramtoha, nyagi range se rora. Nyagi range se ramtoha, nyagi range se rora, nyagi range se tomdi, nyagi range se tufkage, nyagi range se sio, nyagi raha, nyagi raha se rimoi, nyagi raha se malofo nyagi raha se range, nyagi raha se raha, nyagi raha se ramtoha, nyagi raha se rora, nyagi raha se tomdi, nyagi raha se tufkange, nyagi raha se sio, nyagi matoha.